Ko sait nematinye kasi nayae, a- achame ayai tukuk che chechaang, kit netai, achame awendi a- atemb atembeani awa- awa- awa ye- ye yemii yemito imuch apamuuny, imuuch a- apa pir peek, imuch aro tukuk che uu tyongik che toma aroti, ako kokeny ii, aches kechesan ak lakok. lakok chuk ii eng'- eng' yemito yemito nafasi yemuch kechesanen ake puur eng' olon, kokenyi. achame achape chakula chetoma achape peshio, atyeme chakula alak tukul achap ii, sikosikchi anai tukuk chekichptoi cha- chakula chet, amitwogik choe kokeny a chakachap ameche a- atyem achamcham akas ko to anyiny, anda ko ma anyiny. kokeny achame awa awendot. apakatat choronok chuk chitom ketuisoti eng' petushek che loeen, apakat sikesikchin ke amen kei emoo. ng'ot komii tukun chekikee cheki chek eng' sapee chekikopun keng'alal tukul ak amuch akochi akochi kamang'unet sikomuch kotestai ak sapeenywan, achame apaishen petuunyu nimatinye kasi kunaee.